الحقيقة الثقافة الصينية والحضارة الصينية هي من اقدم الحضارات واعرقها، ويمكن من ضمن الحضارات اللي قدرت اتحافظ على عواملها الفكرية والتاريخية والجغرافية والبيئية لحد دلوكتاي. الحضاروة الصينية من بين حضارات العالم كله عرفت اتحافظ على أصولها من غير أي انقطاع، طبعا حتى في القرن الاحداشر جورها فضلت تمتد من غير شائبة تشوبها للفصول الاولى. ودي من ضمن الحاجات اللي تخلي اي انسان يتعجب ع الحضارة الصينية.